الجبال ام البحر. أكيد أحب الجبال. <hesitation> أجد الجبال <hesitation> جميلة خاصة <hesitation> حيث أن المناظر الخلابة والهوا النقي فيها. استمتع بالمشي في الطر-في الطرق الجبلية واستكشاف المناظر المختلفة. أحس الجبال تعطي شعور بالهدوء والسكينة. و <hesitation> أقدر هذا أنا- أنا شخصياً أقدر هذه الطبيعة وهذه الأماكن.